एबे राइस कुकरक काम कहबाही जौत ओकरमा कस्नुक हसइ बह्त हसइ निझके । अ भातवा ओकरमा निझले एके दुइ सिटी मा निझेसिय हसे उहे मन्सावा एखाने खाली भातवा ओकरहिमा निझलही नाही । अ भातवा छाणके तोर देउकही ओकरमा एबे दलिया सबह निझके फेरी सजिलो हलही नाही ओकरमा । इअ उरिडावक दलिअरी भेल्, इ मासुरिक दलिया भेल ओकरमा गदेले दुइ तीन सिटी लगले हलहाली निझैलही नाही । हसे मन्सावा खाली एखाने ओकरहिमा दाली फेरी ओकरही मा निझसाइ । हसे उ छणके देउनकही तोर एबे खसिका मासु हसइन । खसिका मासुत इचिका चिमट हसिय हसे ओकरे खा निझे पर्साअइ खा निझे पर्साअइ गलावे फेरी पर्साइ मासुके । हसे उहेसे कुकरावमा निझलही नाही एखाने । अ ओकरमा निझाले कस्नुक हसइ दुइ तीन सिटी तीन चार सिटी लगले हसे गलादेसिय । फटसरे गल्साइ, गलइकी माहा डौलसे निझेसै नाही । हसे उहे मन्सावा एखाने वाही खसिक मासुवा फेरी कुकरावै मा निझाके मन परोलही नाही । हसे ओकरा काम एबे राइस कुकरावक काम एबे देउनकही एबे उहे भात भात निझके भेबे कर्लाई ओकर पाछा एबे तिउना सबह निझके ।